Náa wɛɛlɩ lo ru rɨ nyɩmaasɩyǝ lǝ́ǝ dɛŋpǝrǝ pɨ lǝ́ǝ tɨ pɨ ŋ tɛŋ wɨ mɨ kɨkpǝǝkǝ lɔpǝrǝ, dɛŋbǝrɨwe ɖi rɨɨ Worokoyǝ lo yupurǝ.,ŋ no pupu ŋ na tɛɛ rɨ nyɩmaasɩɩ ŋ pe tii vɔɔɖɨsa kɨ wɨ poŋ mɨ Worokoyǝ Yɨ lǝ́ǝ pǝ ǝrɨkɨsa wa, oturu yɨ lee ci wǝ lǝ wǝ Worokoe ŋ no pu na tɛɛ rɨ lǝ Paa mɨŋ yɨ lǝ fɨ kpɛɛtɛɛ rɨ Worokoyǝ wǝǝ, Worokoe lóo ku kɨ la nyɩŋ lǎ dɛŋbǝrǝ le ci Kɨɨ le siimɨ rɨ kɨ wɨ poŋ wɨ koonu lǝ, nyɩmaasɩyǝ ŋwʊŋwʊ lóo koru, a tɛɛ kpɛɛ rɨ Worokoe kɨ na dɛŋbǝrǝ bǝ mɨŋ kǝ́ Worokoe ŋ no pu rɨ wǝ Pe kɨ lǝ pǝ ko ru lǎ dɛŋbǝrǝ kɨ wɨ po poŋ wɨ kooŋ lǝ wɔɔ, yǝ́ǝ fɨ lǎ kpɛɛtɛɛwǝ la tɛɛ rɨ Worokoe Yǝ́ǝ rǝŋ Worokoyǝ, yée siimɨ nǝ kǝǝpɨwǝ kɨ lǎ dɛŋbǝrǝ la ŋwaarǝ daanɨ.,Ǝrɨkɨsa le tini wɔɔ, kɨ lɨŋ taa nyɩmaasɩyǝ ŋ tii vɔɔɖǝ mɨŋ kǝ́ Worokoe no co ŋwɨ kɨtǝ Kɨto mɨŋ yǝ tɨ yée siimɨ rɨ ŋkɨ, wǝ́ yaa lɔ lɛtaarɨʊ kɨ la tɛɛ kpɛɛ Worokoyǝ wɔɔ, yǝ́ǝ lǝǝ lǎ dɛŋbǝrǝǝ la cawǝ, vǝ́ yǝ lǝǝrɨ lǎ dɛŋbǝrǝ la cawǝ wɔɔ, oturu lǎ vɔɔɖǝǝ, la caka lɨŋ poŋ goonu lǝ, lɨŋ lǝmɨ wɨtaarɨkpǝ, lɨŋ lǝmɨ wɨsiɛrɩkpǝ Kɨto lǎ dɛŋbǝrǝ wɔɔ, gbii Worokoe la akaakǝ, paape ŋla anyɩmaasɩpǝ wɔɔ, Yóo koru ku kɨ bǝ goonu lǝ mɨ kǝ́ ya tɛɛ kpɛɛ rɨ Worokoe wǝ́ ya yáa kʊŋlo ŋ kuŋ ŋu, Wǝ́ ya yǝ́ǝ pɨ ŋwʊ, ŋwʊ ŋ náa taanɨ dɛŋbǝrɨ we la gʊŋrǝ.